<hesitation> Ny isane fangaro zagny amin'gne nahandro tiako indrindra de eo amine dimy eo, tongolo, votabia, sakarivo, poivre da asia <noise> tongolo ravigna, izay ny hitiavako agnazy.